<noise> o eo to iuh no rakah no sih <noise> eo to iu no rakah no si sapan. Eo to iu no suk ono sih sapan a sa, a om boneh, temenon ama kenken tah rara si nen. E ir to pok rer a kar, ma tah viungviung pet, iton ot rer o nat o ambuh rakah, temeror o nat o ambuh. Iah papan boneh, a meh papan vir, a tah enn, ir a namban to nat rer a tah enn, Tah enn a to viah kenon a soni moah, tah enn i to ita viah kenon a soni moah. Kir nat a mess rakah rer a mata mo vari. Ama nat mo vari to teh me rere. E ira sapan anamban o natnat a kah. Ir to popoan bata ris e po nat, ma meh o, to pok rer pa tah, pok re mama tah, vengen po tem ito gonn buer, ir pasi vambet nama o pir, vavet na mah teh vakokoman vir, ka tah boneh pa viah, viah oah oah meh pan to pok ma roh buer. A meh tah, i mano sapan vin, ama tah na vapopoh vari, to beor rakah pet rer nen. Ir ama ban a pa vapopoh rara roh An to sue nom a vapopoh nama ken tah taia a rapis a na-on, masin te veveok matari, ama tah tav, ih nama to nat te re vapopoh inama ken tah bo. Taneo nom po koa, kio nom pa nama nom tompa voi ra gah, ir te vasue rere ama- ama ken no poh boneh. A vasue ko nom buer si marenah matop koman neh ir koman. Nen pet, teh menon sia poh o, van ki na gah pa tombeir. O om boneh, to pino non o- o o hop, esi no nan ge pasu nau go wei no na, e pasi ba tom pe nom ge nana sim ba ti to vavurian. O om boneh to sue reh si ba, o'o vavurian po'oeh boneh, o oeh to reh kuena vavurian. I pa maman vir e, vengen pa teh mamavi pa meh pan tavon, pasi teh gev non. E seke no nah kepa sun ahuk ovoe no nah, ke vavaito na tah to teke nom ba tamana, a tatamana ti rakah to vavurian non, ia meh tah tenon tsinen. A meh tah, e to iuh no non si ko ip, ma o ih to pok re mo o kar ari. No ko ip matan eh o a tah mano tavus ava noma sih, o masin e to pok rer e rara va'ih ita ti are, moan o'o ti to pok rer to tos rere, pok rere ma se kenken o piri, ve rera'u vei ai ahik, Masin to pok rer, era'u va'ih a tovih tamana kar a nom vi tavus, iama om u vari. Nen bit, teh menon sia anambano te rer sinen, to teh re te vavoa kai rer komana mohin, anambano re vir tavus ma, anamban to <noise> pokoa mata hop. E ir anamban mo vari ai to teva tepi no vari va na moa na ga roh, ahik bi tavus anamban angue e ri pir Vengen ir ta iuh tavus ari mah. Anamban to deh kerer ramboer ama ta, amata hop, ama tah enn, ama tah kikiu bat arih, rapis mea torara. E ir koeh ama tah vova rih, ai gen bir tavus ma si teh rer ama tah hop tatakurus keh ra buer. Om vonai mama si tah vamoan ge ra ama, kap na'on mea ma kap tah mo vari. <hesitation> ir o vagum ti ma teh rer sih, kin a kah pa ma tombir. Ahik bir gunah vir ma, <noise> to kareh angueh kue ra buer ita vamuan vir nom, angueh rakah roh ra buer roh, o'o ambuh pa taneo maan, ir a si nambano varih. Teh rer si kin akah, <hesitation> e ih va o'o- o'o to iuh noh no, iu paka na sio o mana. Ko pa teh vahik nen, kopa pahan kue pet saina, no pa hek e boss vir. Eo to keh nonoh pa hiniah to vapor, <laughs> <hesitation> vakokoman peo koeh boneh. Pasi tehno kopah pahan koe nen, no ko hin noiah to sih vapor maren a vanvan guu akuk. O guu o beor rakah vohn, <laughs> no ko teh vahik nen, kopa ha- ama. Pasi heh- ama po siniv, ong anah sapan, sek a ti ama ra oer, kopa oah pet ma, oah gunah ma, No ko tangiuh vati sepik, e te hea ru'in, no pa hek er atehe. Tea nom beo tavus ama, pah voa bet mah, toksan no pase koeh ma nih, gugu nah koe ma mani madang, kop oah pahan ma. Sek ati mah a pih torai vari rabaul, pah oah pet ma. Noma, kova vos avoi oma, ong amani vohn kokopau, gonn ama kar nen, ko pah vus ama. <noise> e ih koeh o'o eo to iuh no rakah nosih mana, a popo utet vurio pih, to rov pet eo pa pah oa nane tah me to hop vamet a ta tah, no tavus pe tove tavus ovo'e ragah. Sa toksan a gah no gano bata va utet inah taiah va'ih, kavireh nah to pa'eh te akah turin veo. I pasi hop mata laki kopah tavus o, no roh pa nah, nah roh ma ta er mani vatavus po toan neh vatavus a vava ha'ama. E oeh itaman ase to huan pet kaneneo vatavus, rov akah pet boh vuren pa uan, toksan akah no. <hesitation> to va'utet pet inah sa, pa'eh tok akah vurio va'ih, to vahutet pet inah sa. Mamoih vahutet to pa-eh kavav vurer. Eo to ioh pet no po o veh ahik akah ta tonih, namban o pa-eh pas ahik vur a manoih o kir pa tavus. O homba pet to pa-eh rok non vatavus, e ih rohv vunih. <hesitation> e ih koeh mamoih va-utet eo to heh eh peom. Eo to hah tanah a mah sapan, to hah taneh ama saina veh, pahan nah ma kopa gunah ma, koeh vati ma sepik, sek ati ma ta keh voe nen gunah ma, sek ati ma pe gimots pa pahan po ma. <hesitation> pa-eh rohv rakah vur pa huan ineh tah veh, to tavus ovoe rakah pet vur. Si hah hov ama ki vamet a tah.